يا صاحبي راح نقول لك على أحلى نصيحة عشان تتعلم وتكون كاتب شاطر وحذق، أول حاجة تبدأ تقرأ وتشوف شنو تحب الأدب وللسياسة والإقتصاد، إقرأي الكتاب مرة وإثنين وثلاثة، تنوع بين الكتاب هذا وذلك وتيقن من كل واحد الميزة اللي فيه، وتتجنب العيب اللي فيه إبتدي راح تكون من أحسن الكتاب الموجودين على الساحة.